أكيد! نحب نشارك معك طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل. أول حاجة، سلق المكرونة في ماء مغلي مملح لمدة تمان الى عشر دقايق. في نفس الوقت، حضّر صوص البشاميل: سخّن شوية زبدة في مقلاة، بعدين أضف ملعقتين طحين وحركهم، ثم صب الحليب بالتدريج مع التقليب لحتى يتكثف. ثم، أضف الملح والفلفل. بعد ما تجهز المكرونة، امزجها مع اللحم المفروم اللي قمت بتقلية مسبقًا (إذا تحب) وصب فوقها البشاميل. حطها في الفرن على درجة حرارة ميا وتمانين لمدة عشرين دقيقة حتى تتحمر. وبالصحة!